نفضل اني نعيش في قلعة لأني نعيش في سفينة فضاء مكاني غير محدود فيها ومسكر ما نحبش الايس مسكرة منفضل القلعة خاطرها يعني مهوية خاطر اكيد مدام قلعة يعني فيها جردة فيها وين تتحرك فيها برشا فيها برشا بيوت يعني فما مساحة كبيرة باش نتحرك المفضلة اهي على ان يكون في بلاصة مسكرة حتى وان كان المنظر بتاع البلاصة مسكرة اسمها. هيك أو واسع ام لا